ⵀⵍ ⵜⵏⴷⵖⵢ ⵎⵡⵊⵜ ⵢⵔⴱⵢⵏ ⵙⴽⴰⵍⴰⵜ ⵔⵇⵎ ⵜⵏⵢⵏ. ⵜⴰⵊⵏ ⵜⴱⵙⴽⵔ ⴱⴽⴹⴰ. ⵡⵀⵎⴰ ⵇⵟⴰⵔ. ⴼⴱⵄⵔⴰⵏ ⵡⵃⴷ ⴰⵍⵇⵟⴰⵔ. ⵢⴹⵖⵎ ⵜⵖⴰⵣⵢⵏ ⵜⴱⵙⴽⵔⵢ. ⵎⵍⵜⵎⴰ ⴱⵔⵢ. ⵜⴰⵊⴷ ⴷⵡⵍⵜ ⵇⵍⵇ ⵎⵄⵡⴰ. ⵜⵖⵣⵀⴰ ⵀⵍ ⵇⵟⴰ. ⵜⵏⵢⵔ ⵡⴰⴽⵜⵔⴰⴹⵀⴰ ⵀⵢ ⴽⴰⵢⵏ ⵜⴱⵙⴽⵔⵢ. ⵎⵡⵣⵜ ⵢⵀⵔⵜⵢ. ⵀⵍ ⵜⵏⵢⵔ ⵡⴰⴽⵜⵔⴰⴹⵀⴰ.